Isem de chlan cha ngchi tek ma chama vet, de ng drem ngchi tek ma chama vet pe vet kama nge meng angpes ura, ngehi thek ma nget puk ngithat kama angemenithong de ngthu mangi thong ura ama githong nei mono ama thlang ma ngthu meng ngthon demna vekama menga vechiki, da muchvus da chlan ia chula nget da ngthu vuk pek kama angemang ga muves da mekmesng de chule da ngthet da ngu ngaima palo ve vekama angeman ga pekama ivetka vakpik nguthu chama pala ve. Sa chula nget pe da chlau ia ngenam mas sa chule sa ngthi bekpet, sa ngthi bekpet sa ngaes. Ngaes ma ugthi ma ngthi bek pang nget sa chule sa ngthi tlu vang net sa chule sa mor sa, ngthi bang chama keseng nge den ba nget sa ngthi bang.